Twevahenga twiwonu, mututama, twelewutu Nguluvi, awumbili sinu, lakini wawumbili sinu isi, hila hinu hyawumbile, kuna sinu asipye numbula, lakini kuli sinu asinyimile numbula. Kwaiyo sinu syoni si bila numbula, ndavyugidage, ndavyutovage, na hivava hikioni, wala naf- nasita pivava ndo ungato unete pivava. Kwaiyo isigono syonu toha binadamu, tupevilwe numbula, enumbula jojene ji- jihisi nuhuta. Apo ahupye numbula, enumbula jila jihuhuve- huve nsima, uwe nuwuweso wahuta apa, ihi hivava, ihi na hivava ndo mana, umunu angaswi ingatsimi numbula jiri munu aswe, inamanisha na hawesu kupuliha, ihinu hya aina, jejoni. Kwahiyo nduoto loote libehe, libehu Nguluvawumbile alimili numbula, sasa hwasabu libila numbula ina manisha lisuwe, nduwugyede nalipuli huta pivava, nduyu- u- upanyula masasa na lipuliwu huta pivava. Lakini uhwitsuti labda utoli liganga, iligangu Nguluvalimile numbula, nduwuti ligangili ndibatsula de- de- debatsuhe, na pivava kwasabu libila numbula lisuwe, haya uhwitsa labda utitoleli putu ubatsule, iliputu letendilwe, lakini libila numbula Umunu unyauweso wakupipa ikinu inumbula winguruve, ili kitengule ukulumanya ukui apa pivava apa napivava, <noise> iki kikwingira iki nakikwingira. Kwahiyo isyinu syone sibila numbula, twivakinga tweve ukulumanya ukuti andiviuka iki kyoni napivava. Lakini sina isyana unguruva asipelie numbula, ungarte widoda, au utolile umake wihoma, kikulumanya kipulika, ukuti apa pivava kwasababu nguruve asipie numbura ijakulumanya ukuti apa lino une pivava au napivava. Kwahiyo amabeki napivava kwasababu kabila numbula, gasuwe, <noise> lakini twivanu ungate wihoma au utelile menu ute ute wihoma jinyanumbula utolile imburu imbukula, ute usinza jinyanumbula utolile ing'uku, <noise> ute usinza jinya numbula, utu utolile isenga usinza jinyanumbula. Unguruve syoni sya asipie numbula, inumbula jira jikusivika silumanye, ukutu apa pivava! apa napivava. Kwahiyo isinu syoni sinyanumbula, sikwelewa ukuta apivava, <noise> isibila numbula kama mabeki makanga <hesitation> sijui imutuka jitendule navabinadamu jibila numbula. Sijui mesa amaputu, mzilo, msivia isyo syoni sibila numbula, ndililu dwejule, ndiviute vihoma, napivava unguruve nasipele numbula. <noise> Kwahiyo nasikwelewa sisuwe sinu, lakini sibiila wuhai. Sisuwe nasikwelewa ukuta apivava au napivava.